कोटुई भी क्षेत्र मुजे विकास कर्नोक के वास्ते आखिर खूब मेहनत पोडने कोर्ने तबेही सको किछ होई। विकास करदु समय जो मुश्किलो भी आयो तेत्तु ही की संघर्ष बोलो।